والله هي واحد يكون موسيقار عظيم كلش شغلة يعني خاصة اذا على البيانو او تشيلو حيل حلو ياريت والله مو مثل الرسام يعني اشوف الموسيقار انه يكدر يعني تنتشر اكثر الموسيقى تنتشر اكثر تحس بالناس تلمس ارواحهم مو مثل الرسم ولو اني ثنينهم احبهم يعني بس الاكثر شي انه الواحد ياريت والله واحد يصح بيده يصير موسيقار عظيم وهاي